<noise> Lallai nal lal kagal inna moyna rendu gaskiya ɗo hoosa hakkilo bikkon diga gojjul, manti bonendeji hunnde intanet gaskiya ɗo wayla be numtol maɓɓebodɗum.